Kwaba sɚ ngɚ nda managu o vanyi lagu kwaba sɚ ngɚ nda tsɚu ada ja sɚ managu naya ma. a yo nau na o na’a na gyakɚgya kwaba ado nau dɚlibiya ɗ hirgyaɗi wa mɚ sɚ na gwa aɗi nyi na higa ma ja wi o dunɚya nɚ mɚn go sagan nɚ ga maɗi wur nda dɚr kwaba ga a tsɚu piyar dufɚu da dȝa ngɚ wa maɗi wur ɗa dur kwaba ga a tsuɚ jigadima ngɚ da piya piya nyi wa a tsuɚ hakilu ngɚ da piya piya nyi wa kala bɚgi jigadima ngɚ hyaɗi hyaɗi nyi gam mɚ sɚ na gwa aɗi maɗu wur nda dɚr kwaba ngɚ ɚnyana njo gwa. a pi go ba a sagamanɚ ndo gwa. a p ga ba. a nawa kala bɚgi njo gwaa pi ga kala bɚgi njo gwaa ga shil na kwaba nda dȝa ngɚ gani wa go gya sɚ ngha hakilu nghɚ piya piya nyi a sɚ ndo hakilu ngɚ ula amma ma gɚ wur ɗa haki lu ngha kala bɚgi ha’aɗi ha’aɗi nyi a chirɚ di a piyar dufɚu da ɗagu wla na ga gwaaɗi yo na nyan nan na, a a lugu da na kwaba o ɗɚl biya nyi ltirgyaɗi anɚ ndɚ wa o va nya lagu ma ngɚ la. a ndɚr kwaba go dȝa nyi tuhuɗu tuhuɗu gam mɚ sɚ na gwa, a ɗi gam kwaba dȝa ja amma <hesitation> piyar dufɚu ɗa ɗa ja wa a kwaba ɗa ja amma hakilu nyi da piya piya nyi wa a kwaba ɗa ja amna a jo uya hirgya ɗi wa Ngam mɚ sɚna gwa aɗi ngam jo jigadi ma wi nda kwaba dȝa ja nda jo jigadima ja ya ndara ɚnya yo tuɚ ndara ɚȝɚ guɚ amma jo jigadima wi nda kwaba dȝa ja nda njir dawa o shil kala bɚgi na ndɚ harɚ ndo shili ga gwa, a kwaba nda dȝa ja nda kala bɚji wi nda jo har kwoba dȝa ja nda kala bɚgɚ huɗa ja tla tla nyi kala bɚgi ada ja na hirgyaɗi wa kala bɚgi ma ngɚ hɚya nyi mau wi ada ja yiyingn wa mɚ sɚ na gwaraɗi gam jigadima nyi jo hard ɚnda na kwaba dȝa ja nda nan jo shi gwaa piy ja ɗikɚrɚ hakilunyi da piya piya nyi wa na ja gwa aɗi ma. a na yi na o gyakɚgya ɗa na, a a kwaba do nou dɚl biya yi hirgyadi a nɚ ndɚ wa ngam kwaba shatan nga kwaba lagu nga ngam vanya bɚgi mafa ngɚ hakila ula o tɚkɚbiya nghɚ ma, a ana hyel kwaba ngha vanya bɚgi ma pa ngɚ hakiya ula otɚkɚbiya ngɚ ma. a ana nji gɚnyi kwaba aga vanya puchi da apa’a ngɚ hakila wa o tɚkɚbiya ngɚ mada ana baȝhɚni kwaba nga vanya puch ma pa ngɚ hakila o tɚkɚbiya pama nyi ma’a ana nji kingha kwaba nda kwaba ja vayni puchi ɗa para ngɚ hakila wa cho tɚkɚbiya ngɚ ma, a ana vɚr tlɚr ngha kwaba sɚ ja pam pam pam sɚ jɚ nda o mɚr sɚ pam pam pam o gyakɚgyar ndɚ nda ma ndɚ da a hakila wa ma ndɚ da Jigabiya dima kɚra kiuaba wa kwaba o nau fu ndɚ a gwo sɚ na da na ja wa na ja gwa, aɗi, wi- mission gani ɚnyana njo shilna labar njo na sulemanu ndɚ ngɚ nda a lara ɗi ja sɚr dunɚ ya pam pamu amma a yo babɚ batɚ ji naa dɚhɚ sɚr dunɚya sɚu mbwaɗa ngɚ ngha ji dȝam o dɚhɚ sɚ ina jo uya o dunɚya nɚ sɚ nda na nɚ nyi hirgyaɗi wa tɚrana ja uya hyel nda kɚ huɗamɚllum wa na ja nga gwa aɗi yo na naa- na, a o gyakɚ gyaɗa o dunɚya nɚ nɚ na a kwaba ndo shilna nda hirgyaɗi wa kɚl nda ma ja shilna nda hudɚ tla ya gan tsuɚ ingɚ yo dȝam o gyakɚgyar dɚhɚ ndɚ na kur ɗa ndɚr gɚna zhang zhang ndɚ na go la’a jo gya taltal kɚr zhang zhang ndɚ na go la’a ja gya o hirgyaɗi dɚhɚ adɚ na wur ɗa kwaba dȝa ja ɚnyana a jo gya o hirgyaɗi wa dɚhɚ ndɚ na wur ɗa kwaba dȝa ja wa dɚga aɗɚ vi na jo gya ɗi aɗi vi na jo mɚr tlɚva ɗi ɗig o ki nyi ana dɚhɚ sɚna jo mɚr a hir gyaɗi da dȝa ja wa piyardufuɚ da ɗa ja na ja gwaɗi yo na na’a na, a ɚnyana a kwaba ndo ɗɚlbiya nyi hirgyadi ana ndɚ wa kwa ba ɚnyana wi nda yo mbwanya ɗɚkɚrɚ ada jo shil na ɗa hirgyaɗa na, a na. a wa gam mɚ sɚ na gwa aɗa kwaba Sɚ ja nda o gula’aɗi ago dɚgɚ na njir dawa ngɚ wa sɚ ja nda o gwa aɗi kala bɚgi piga o ɗa jo gula, a pi ga kala bɚgi gam va nya bɚgi ndɚ shili ga gwaa kwaba nda ya mapa ngɚ nɚ nda wa ndo hubiya pi ga va nyi puchi ndo shili ga gwaa kwaba nda mapa ngɚ nɚ nda ndo nɚ nghɚ ambwa tɚu varyi puchi go shili ga gwa, a kwaba nda mapa ngɚ nɚ nda wa ndo tlɚɗi ngɚ balaku aɗi ga nda nakɚ tɚkɚrɚ ngh go shil gɚ kɚrɚ angh dȝau ya pa, a ngɚ go hakila ma. a wa sɚ mdandɚ mɚr ɗin nda o gwa, adi har ɗa lɚbiya piy ga maa na ja gwa, adi ni na nara na. a o gyakɚgya ɗa kwaba ada jo shilna ɗa hirgyaɗi wa kɚl nda ma. a ja shil na hudɚ tla gam ma ɗi wur ɗa ndɚr kwabo ga ɚnya go ɓɚ na bazhɚ pam pamu ndaro baȝhɚ managu ndara baȝhɚ dimi dimi, kɚlalewa baȝhɚ gu bɚ nɚ ya baȝhɚ shil dȝɚn pam pamu tugu ga kɚl ngɚ nda uya baȝhɚ ina o mɚrɗin sɚ na ada ja tsa, a tsa, a wa vanya baȝhɚ jo shil dȝɚn nghɚ aga kwaba nda ngha vanya bɚgi jo shili dȝɚn ngha ma gɚ lara kwaba nda magɚ laio a lako na tsa oga jo uya kwaba nda wa jo nau mɚr ɗɚn vanyi sɚ na ndara jo tsɚya ngha ndara jo mɚr ɗn vanyi sɚ na go kɚ kil na kwaba nda ndara jo mɚr ɗɚn vanyi sɚ na nag tɚkɚr nghɚ ma’o dagɚ nda zin nda ama Kwaba o nda ɗa wa na ga gwaoɗi kwaba nare na, a ada ja o huɗa sɚ na o shl na nyi hirgya di o naa na dzam o na. a na gyakɚ gya wa gam kwaba patlɚ ja o huɗa sɚ njo nyiɗa o dunɚya na ya dɚhɚ sɚna ngɚ la. a nji o nyiɗa o dunɚya na sɚ ngɚ nda str takɚu awurda zwtɚ ana nɚ nyi na mambɚl ya dɚhɚsɚ ngɚ wur la, a sartata wur zult na mambɚl nyi dɚhɚ nji o nyida sɚ nda dɚhɚ nji o i sɚ nda gasan ɗi o gyakɚgyakɚ nda para nagɚ na a dȝanɗi managɚ <hesitation> uȝarmar tsut ga la, a managɚ wa nagɚ tɚkɚrɚ nghɚ mag itakyu nghɚ dau ɓɚl kɚra sɚda dɚhɚ. so na a hakiyu ngha ɓɚl ya kɚrɚ a ɗaɗɚ go sɚ bwabwa a varya bɚgi gam a hakitu ndɚ ndo mai ya gɚra sɚ managɚ yi sɚrtagu o vɚro shitna nɚ nyo dȝɚa aga jo lara a lana ndɚ nji nina o nɚuwo agu tsatsa. a na ja gwa’aɗi yo dȝaira nara na. a yo na kwaba a da jo shil na yi hirgyaɗi ndɚ wa kɚl nda ja shilna yi haɗatla anɚ ndɚ ngam kwaba sɚ ngɚ nda o gwa adi go nau dla kush kush suɚ kwaba sɚ ngɚ nda o gwa aɗi go nau tekɚbiya dɚɚ na hyɚl ngɚ kwaba Sɚ ngɚ nda o gwa aɗi go nau gberɚ sɚ mɚnagu o gyakɚgya ngha kwaba sɚ ngɚ nda o gwa aɗi go nau tar py ga kwaba sɚ ngɚ nda na o gwa adi go nau tarɚ ma. a njir ya ngɚ ma doma bɚgi gam damo bɚgi alenya kwaba ndɚ mɚra ando kwaba ada ɓitir kwaba ina na hyella hiwo dȝa ja wa va nyi ndɚ lagu ngɚ jo ki gwaa ɗa aleruya njir mɚr ku ȝugu aga nda mɚr ɗinyi kuȝu gu aga ga ja uya kwaba ya alenya tɚvi nja mɚr dɚn kuɚugu ga ga uya kwa kɚl gɚ mɚr alenya sɚ pam pamu ndɚ na nghɚ ga tsiya kɚi amanya, tsiya kɚi adanya ga tsiya kɚi zanya ndara kumnya aga ga gɚ uya kwaba dɚhɚ alenya sɚ inga go uya kwaba nda amma kwaba nda ada jo vala nghhɚ wa kwaba tseu ada jo shilna nghɚ hirgya ɗi gyakɚgyan uwla gam mɚ sɚ gwaraɗi dɚhɚ sɚna gɚ mɚra ana masi kuvanya dɚhɚ sɚ na ngɚ uya ana masi kuvan nghɚ ndɚ a sɚ nda ndɚ shilna ngɚ hirgyaɗi wa dɚhɚ kwaba na gɚ uya tɚwo masi ndu kwaba nda ndo shilna ngɚ hirgyaɗi wa na ja ga gwa’aɗi vanyi ma, a tɚ gɚ nda o nda shili dimi nyi ndo da ga sɚ managɚ tɚ gɚ nda ndo ɗa ga managu wa tɚ gɚ nda o ɗa ga sɚr tuhuɗu ana hivi gam mɚ sɚ na gwa aɗi ngam a wur ɗi nda. Nɚ nyi jigadima gɚnda ana gwaa kwaba mada atɚwa lagu na da kiwa na ja gwa aɗi ko no naa na, a lnyana sɚ ngɚ ngɚ ngɚ patlɚ ja huɗa sɚ na a gwa aɗi yo na naa kwaba ada jo huɗa sɚna o shilna nyi hirgya ɗi anɚ ndɚ wa gam dɚhɚ sɚ na gɚ kur la. a ndɚ mɚr o duniya na ada jo uya hirgyaɗi wa sɚsɚhyi ndani a ɗa di ga sɚ bwatanyi sɚ sɚ nyi nda ni ada ja sɚr vala wa sɚsɚ nyi ndani atsuɚ jo vala mada wa o gyakɚ gya nyi wla ya inge mɚn ngani o dunɚya nɚ dyayana ma dɚhɚ ndɚ na wur nda kwa dȝa ja ndara ji uya zɚr kwaba nyi kuslu atsuɚ gya monagu da dȝa ja ma a tsuɚ jo ngadi mosɚɗakɚ o gyakɚgya nyi wa badisal gyakɚgya nyi lɚbɚr lɚvɚr jo gya badigu gyakɚgya nyi atsuɚ jo gya gangkɚ tɚ wa cho lɚvɚr gam mɚ sɚ na gwa aɗi cho la. a uli gam kulaba nda tsa cha na njo shil, gwa, a pya cha ndara njo shil hɚbiya pya cha o gyakɚ gya nyi.